Al e mei avei menu d'amis ma ëmpurtant, ch'a siu verament d'amis cun për pasé dë temp ënsema për giüé, për parlé, d'amis chë t'agiütu cuandi l'as veramente buzugn e anche për i maznà